Alaa, masiŋaaji mbaawataa jogaade njurum e korsa hono yimɓe ni ngati wonaa gootum. Ko ɓernde yiɗata. Ko ɓernde horsinta. Ko ɓernde yurmotoo. Kono masiŋaaji noon ngalaa ɗeeɗoon terɗe. Ɗum waɗi masiŋaaji mbaɗata tan ko ko poti waɗde ko. Kono noon ngollirta korsa malla yiɗde malla ngañgu.